<Noisse> Ere amanas ne kame gun, totot kame guna, tin tokui ke namot guna ih, tanasah edvisa temen in ton Amerika, na kame kuru gun totot pea na tara puna Amerika. Para in poat na kao gun, na totot panas sin e Lary a nameh, be me haboak no kain rang i eh, "Neks month no na on Amerika." Tokui oku panas to trensleisin kato on bo kain totot i eh boak on. Na ka na tara as mu napinipo e Lary. Kame gun para in pan ke tou na tara guna. Poat <hesitation> tasu puna i tokui ih, mes in pan kuru ke tou na tara guna, i Amerika. Hahuenu in pan ke tou na as puguna, i Isrel. Tanasah ne riit mes ogua to histri to lain Isrel. Be na ririit oku guo, soson oku gubana yu ih, Kobe mei pita puna napinipo i ih. Poat na soson ogua teyouh, ena mas na as ogun. Tanasah ne riit ogua to histri terun, kaltsa terun <noise> <hesitation> na tou nao gun be <hesitation> tou na tara tuun guo ta tarih kaltsa to katuun i ih, tapa sin puri run. Mei raeh puh tena e riit oku puguna e youh. Tara oku pugua na to buk soson oku gua eh. Totot tari ih, totot pea tarih, totot oku, mei a sah nate puna <hesitation> boak ona totot i ih, tsi yah? Kobo yo totot Kaka mes ona tarih. Yi nahuenu napinipo tou na puguna. Na ka napu Amerika tse na ka na as pu Isrel. Kame na nitsi ka kato diena bai na totot sin gue na kan na tara na huenu napinipo ih. I isrel, youh ku panas e eh, tanasah e kui pumamen to trensleisin. Na old testamen stori nao meh to niu testamen stori, nika haobot i ih boak a tin pan terun eh. E raeh as ne na ka na tara tun in naka ke riit guana to buk, ana tara tun as ina. Nakai paat kuru ke tou na tara guana i isrel, nipan kei ka ai Jisu, pan kei pita yuh, pan ke na kurek ouh, nisah kei kui yuh ke kao na to buk, to baibol, ye nipan e mangin na tara guna. E baoyesan as meni to old testamen. Poat na riit ogua to old testamen, mo tutuut e Abraham, Aisak, Jakob, ni pan kei tataan irun, yi nipan na mangin nao gun be na ku na tataan as sih nipan i ih be na ku na tara. tara oku gua to map pan hatania tataan na on. Ena ka na tun be na tara as ogun, na ka hatania tataan a yu eh be na kure gun ya tataan sin purun. Kame nin para naka tin na huenu napinipo ih. Amerika as, nai nonongon ku as guo tutuut papu Divelop sin puno nuh be na, "Na ka na tuun as." Na ka nah be na na tara as gun i pan i ih. <hesitation> Poat panas e kao guana, poat o totot i ih nu ne na, <hesitation> tot sin panas guna, puoh! Mes kuru pan o naan na ka soot a yu ih tani pan i ih. Totot i ih mei nate puna hangis ana takui oribouh, e totot oku sin guna. Kobe, e hiring kuru on, youh hanun <hesitation> hiring sin puno nuh ih, ana boak hanun ona. Na na soot hanun oguba yu eh, totot i ih na man hanun ona tou naan. Kobai mei not ah, mei not a boak puh, hare ne tototot oku not sin guna, ne kao not oku guai numa, mei not a <hesitation> na puna tani pan i eh, tototo oku sin guna. Poat ena <hesitation> tatara oku gua to- to buk, soson puguana to buk, tara gun a kaltsa terun, tredisin terun, be na kame as guo kain totot i eh, na ka na tuun petas, be na tara hamaman tuun amanas gun nasah kei tara yana to buk, tani pan i ih. Isrel kuru ai Amerika, nahuenu napinipo pea mangin na tara mes guna, to toae tarih. Koba ka puguna eh, e totot oku sin guna mei nate puna hangis kuru petas. Ai ya kuru kato sin punouh bo totot i ih ke kame guna na boak ona. <hesitation> Kao na tou naan be na boak hanun tsi yah, kao not pan o na ih papu <hesitation> rang sin puria run be na ku nah tsi yah. Son e mei o na, be na ku tototot oku petas sin ih. Hanun, ana mat as menguana totot i ih. Totot oku sin puguna youh be na ku na mat hanun as me ih. <hesitation> Mangin kuru guo totot i ih a boak, poat kao not sin puguna eh. Totot i ih ana boak man tun not. Ena kan <hesitation> na hamaman be na na pita gun pan i ih. Tanasah nahuenu napinipo i ih tena tara puguna youh, e raraeh mes ona son ena na pita guai youh tanasah nahuenu napinipo <hesitation> espesoli Isrel tanasah i Isrel bobon e <hesitation> <noise> riit dia to buk, bobon e nongon as di pion, nasah ke boak ona terun i pion, o totot tarih hiring kuru ena ka na hamuo pui Isrel be na ku mes e na meh Amerika. Yi nahuenu napinipo, ke totot sin guna na pita i na. I Isrel e <hesitation> ke hiring kuru as meno totot tarih Isrel tanasah nakatuun ke huhunei oriah, ka a yu eh. Hare ne ka punouh to buk, Sunahan not i rihat yerun. Ke hiring kuru as meno ena ka na hamuo kuru puna eh terun be na na, <noise> tara gun ka arun, ka sin puri run, tapa sin puri run Hatania mei manas be me soot on i pion. <noise> Ere ka puguna ih, totot ke kame guna yu eh. Na mangin gue na ka na kuru bena na tara gun nipan i eh. Kobe mei nate puna hangis. O totot oku yu eh. Mei nate puna hangis kuru. Hanun ana takui ona, tsi mei ah.